We yi k khanggyag eh khankamjam khangyang kamni gyeghi kamni eh ɓhatta kamni eh kuinimatsar khinimatsar khangyang tsor ɓhatta phep kuɗun we mun whang toh momi phille mu lawemun mo wanna mike te moi amma momi we kuizi khekkhirani phike ma kam manni we mu yi gika kobo wane yi gi biki ke timo ko woni tseene gheggi kuma yi gi lokoshi phaɗɗang tseene ma tseene ta phaɗɗani toh maro ya tseene anan ɓwumo zuwa vhummo ura wo wur ɓhummo tura monni toh kire lokoshi gheggi kenan toh yigi tsor gheggi toh eh kam ni pheɓe wo mina migi ti ɓachama ti ra tseenema tseene yo khi sii ɓhaɗɗani ɗan mina mun wwor kaw to phiɗi phep phepmun phepmun whang phep ɗa mu kaw ti phidi muyi eh biki khire. Ɗo mu phep whang toh amma ma kenni tsori gheggi mina mu yigi ka mono monni eh toh ti kuyel mun mu kam kai kwanchi kam ni eh kode kamni khulung kam ni mhizziɓa toh phep phep mun phep mu monni eh ala da mun phep monni a ka monni monni toh mina mu siiɓa mun mike ta illani ɓhomi mike a pheno ma mun da lizu ti kuyel mu tepzun mike ari pheno sako mu teppezun kuma mu saddzun woova phidi wo ta yi biki kete mun kowan lokoci kuma ka monni a yigi phiki yigi lokaci dhigga eh khangyangkire yigi lokaci dhigga eh gheggi kire temine eh matseene yo kusa ɓhaddani eh phep ka mai eh phebe kobo wan bante khike phep kire ki dam alla damun phep ka mai ghappara lizuku khirali. Wap kinma legi kuranle amma wei kegkurow mbomi pep <hesitation> sibbamun ma napenom mun kuma mun wou kuma mun wasau munda yigi ɓirang toh mu dou wikei ta pengne ɓirang pengru dimin mina rengru dimin ma kakkamun ma gigki inun mike kopon mzun katei, mun kuma mun lauwezun ti bine-lauwezun ti bine mike illbau poumun ma mike apenom toh mun ma damun pep koppere zun wassau keden mun munda wawi yiwanim ɓrang saboda haka wai mikke wannan youwala <hesitation> menou arinyakum <hesitation> masipbamun ti-ti pene ta pengre ku wikei temurou ni sunni tohti biyo kokko wai ma gigki zun ta yuwari <hesitation> ma kikkei tei wemun ɗakkulou wallahi wei kek kurou gabadaya ange pidi miya ta li kiranim ɓirang sai poroni yamba kigi keni wap kama ko wap podo mun ammigi ammi har kule zem, Kigi yadda daȝun ni yow paro na makhumu toh pidi wei mu wap gi <hesitation> makhumu ti ni khere wap gi kin ma tipidi limme malang kirei mari wanna ma dina pep ma’a wusso gho dan munum ni limme <hesitation> ma miya khirani ding aƌƌigipiƌi wuro illani ari illinam ta sugna tohƌa koupou kenan <hesitation> sai dai sattu khumoni, am sau o wargi piƌim, ma wormi pidi arri pen gal ka rai yini kei polo wei m damun yigi pikkhe kenani ma dam wap gi kimna o manji ding. Ma kha tappou ta kaha koppon koppon toh ƌa ku kopiya khigi teppanni tubor gigki nokamiya <hesitation> khu khobiyai, angeh koppon-koppon ma kei wau miya wei gbu de ti khugo toh munni ghude ni dukkuzum khgi yadda ɓei ni tappou ma kha weau minghode ta wattu kha sadi ti khuni khebo moron nini mina toh kei wei ma gigki mun khike wei teppemun kenan mun kha illon tiyai ma khike temou <hesitation> amma mbomi khu phebe ƌakkuwu khara yi mere kharayi mere kha sadi khikei ma la yokkol ta wei gho dan penkhuru Khebi saƌi ti khuo ari wow khebani dan wɔssegho ɓelela khari wori har ƌa khawori wiri sadi ti mina gho toh haƌigi wang toh kidam keiyi tebmun əwakam. Inkhe khu phebe pikkeh kiƌam to lakei tehmo ma woro poh mina kenma toh milang khire toh penou ninsi dung ari wanna kha nnanim kedo kpattin zalla ti poh mina kinmaki ta khi dangal milang kirei o yogyay waghi har <hesitation> arou yutu toh ƌoi ari saki <hesitation> yuwani ɓirang toh yuweini kereng yuweini <hesitation> bagreni-bggri atep patam kudeni kuƌim kei poh mina kinma <hesitation> kei poh mina gabpara kei piƌi wei phonigin sibɓa <hesitation> mina kei temou poh mina kinma-poh mina gabpara toh ma la ka teb kakirigi kumom toh mohcho worri piƌi toh khere pid who kara pɛnwuru kha kigha gbo <hesitation> kaƌa ma mamanni dokha ghom kuma kha pɛngra khara worri yu paro kha naghom <hesitation> waghagho <hesitation> kazi kaza <hesitation> wane khe ka photu phokghimma ka worin ƌina kha ma naghomma khe khu nongyi khara wori dina ti talla serebyi <hesitation> khu dina keƌeng tii ti talla kpattin Dama ma talla kpattin khari wari yebwa aa gashi g. g babu wakha issom <hesitation> ƌiyou kha nnagbom kuma ma-ma-molgho pinem sibba sereb ɔhɔh ayigim <hesitation> al’adan mu kenan wei mun illɔn tiyai wei ma damun teb mun pikkhe khu mwa wanna lauwemun mun wanna wau sai dai bomim ɓirang aɓang kiji wei pikkhem ange wap kinman mbomim, ange sɔr gabparam <hesitation> weap limmi <hesitation> wap khoƌo angijem niteb nitei paro na toh khu phebe ƌakkulani mbomi khu phebe dakkulou <hesitation> khu phebe dakkubu kai kafin ni khobo wora ɓalli wei ti makaranta ai ni illou ɓa khayou ma dano mikkhe kyupurem wikkei temou pep kafin kah yapi na wassezun na khobi pɛngru makaranta pɛngreni makaranta ni kyomou tii sisty seven nagha ri ya pohro gomnati ni illa peron kei ni illa mer nikyau ra-ta-ta-ta har yola, yola kha saden nemum woren zaria zaria kha wai sadmum kei pɛngranmunti kaduna kaduna akpaƌƌom khara waro saƌe mu shakkho kya enugu. Enugu ne diguntipiƌi har <hesitation> khai peƌen mudnteh nagha pengru mina, na peng kadunam kaduna minaneh nagha wossu pohroi soja toh nagha worru pe gru pohro police ƌigihar nikha sene nyapelou kha faar kha tsuni ku nagha <hesitation> wossezun pohroz nagha pengreno khu mina mbomi khama mannano, kha sibɓanɔ nigi kha sereb pelou, sereb nɔ peloh yamba kha saƌou pelou angum wei nira tebbim sai dai nin tebbina ma yamba mun toh pidi nema ni nighim ti khokko na warani toh! Al’ada dai kpa dca piƌi kpaddou <hesitation> pikkei minamun ƌello khukhira wara par warra para kei ti mina pep kpatti konong kha kya <hesitation> inne kha kya, kai wani lokaci awargi kha innemma kha kya toh khu phebe mbomi ayigi ɓirang ƌanlii khu khin wotam-wol-amklirei konong khai kaii kha khas ni khas kirei kuma munɔ toh angigem mbomim angige khu phebe kei tebmun ɓirang mudagu kha yaggi neh. Anong ta wattemun kha kai angigem sibbamum <hesitation> wei mu lau khayapie kei mike apenom, mike apenom ɓirang niz ta tebpezun tebi khigi yadda nidayi paroh mbomi ta sad ƌ ƌu ɛlenoi saiko tebpezum sai na’a akke ashe madamun pikkei mike yigi temmoh yah? Pikke ma damum, mana mun mikke kergi-kergi nyomoh ange manni paroh jiring wei nyomon mun kuma madamun pikei <hesitation> khergi khada wanna mettezun kha kha ƌai <hesitation> tawarri khuri kha khada ta wori kasuwa ma kha khada madamun kha namun kuma mikke warrani kha kha kyomon toh angise mbomim ɓirang, mbom mun tebi munda ai kyananƌo ki mum mun an kyanan ƌo aseh ɓirang anuatu ka kyanani ta sɔbmun ta bellala ɓirang wei atomonim atomonim-atomonini ni dimmi yamba ma yamba balle mun <hesitation> ma’kikyem temun ɓohaa <hesitation> mun kimun kyekko kyeghi, mun kyekko kyeghe pep wei ni ɓababalo pep kekkho ayigi ɓirang makhedeng parii <hesitation> angho khobo wanem, ange sɔr gabparam, ange wap kimam, sai dai <hesitation> ghegi ma ayigi ɓiray, <hesitation> <hesitation> minentel wei yiii mbomi. Wei yiji ti bachama ko wani sen toh mbomi makerem na peni mani wem ɓirang woh-woh di tel yuwanim mbomim kpaddou tu khu yel mun khu yel wang paddou, piddou ko ni perou mina ma babu kari kiri nam amma pikkei kha piƌƌa kha kirib <hesitation> pohnok gabapara <hesitation> kha kekkhe peƌi poh pobnok gabpara ƌita yiyuwani <hesitation> ta gabpara ammikhu khu kpattin toh ta saƌƌi poh nok ma mawauwo, mau wawu pideng durung ta riru toh arono wei sighi <hesitation> toh pidang ma minang pikei temoye pikei amowe goi aƌƌighi pidim makha ƌing kha pere lli kei pere gho khire tipo khas, poh khas wei-wei <hesitation> wei jing ɓara <hesitation> khama wei ɓagri khu mina, amma paari toom mina mum ayiji kirrem tiyelmum-ku yela mun kwanchi ma musamman ameji kakire amenji kha ƌo kirem sam-sam <hesitation> amenji kha ƌo kirem.